في أحد الأيام صغر ساحر نفسه عن طريج الخطأ، ولأنه ساحر شرير لقد داس عليه جميع الناس ولم يرونه، كان يصرخ بصوت عالي، ولكن لصغر حجمه لم يسمعه أحدا، ولسوء حظه أن <hesitation> قابله خيل كبير فداس عليه حتى أماته.